Kuma ibe yo zun na akwei wanî bu baarì afyi baarīa ra kin’a ado na dibe, umatsau sansan ba ibe khana bera tsaa harì kaî gaa, igbeu nii du do baatî, ndatsum ji fyiba ichin khanaa uratsaa, dan, uma ndebuso, uma ndeu so sansan ba bei bi ra jojoiyo bei tsana nkana tsunji ba ba, ichin khana abba na dzwatua pa nyiba, wazun uri dan ukyan daa na vini kama yi ndo baati baa benatsu baiyoa, in mabaa abba ma rigaa ma saba ba pajukun baa na findoaria ba, uma dau akaya, abbai tsaka ndeu ba gbaa ko kuma kuí dzwanyi, kuma anyiba chia ma dzwan’u kan dedezun ra barfyi, kama yìrì baa ma rigaa ma kankyaa, kuma dzwan’u bera dan dedezun iyiu damuwa, kuma ibî yia damuwa sosaina, so nda tsuaji ba ba, nda tsun buzun’i hadam ba ba, ndatsam buzuno hadam ba fyiba, kuma nkana tsunji fengudu ba, don dedezun afen gudu ma china ma na yizim ra hwekagben, don dedezun urî mbya beî wena wazun kuma ufengu du ma baî di tan, uma nana dedezun ukai nando, urî tsana tsana, nkara tsunji anaba don dedezun ana baatī, rada gba kam, urî mbya bei wenana, urî yiu dan anaa china ba, amana hari uma go daa kuvo na hunu uri mbya eh, bei da gba harî kai gaa ma uma tsau nsanba ma ku tsa wau ba hyua So nda tsun wanî buzun’arî hadam ba na ba, nda tsun wani bucun’ari hadam ba ba ba nda tsun wani buzun’arî hadam ba anume ba, don anume dedezun urî mbya khen dea kuî fe chia, uma mbyau na ma khen’a kuyiu zin’a, kuma pwazuyo na ma uma mbya yirî baa na pyu nume’ama m yim ko bema karasann i ba, don dedezun kuma chi chi uma tsabuzun, uma mbyauna maa, urî vin’i ba zin ba diu, azin ma ipan’u, so n natsun wanî buzun ihadam ba anumeba ndatsum buzun’a ihadam ba fyi ba, don m kara tsumbuzun’a ihadam ba ngyokweba, angyokwe chia chokwan’u beì kin pwazuire kin pwazuire kuma a- bechia beba ado batati idibe, iri mbya uma ndebu ti idbe, iri mbya uma udebu abo ma udeso uma ndeuso sansaraba, angyəkwe mafyin zu tau nii ji kani ba, don ua dan ijire uyiu ko ku fyinzutaura ko kuu tsaye weu ba wazun utsakaa shinzhan weu, wazun kuma usaka nghameyi weu, uyiu ko abua ria chifin ngyikwe’aria hun’a chimn’ì ba, utsaka nima ndeijia tsakaa nii du damuwa, kuma ri tsakaa nii shefen, ko kuma nii tsakaa fanfen, ko kuma nitsa kai tsabu baati baa saǹaba, nkara tsunji ngyekwe ba.